﻿Men mandi ayam na zabaka ka yai farin ciki aka hni dalene wayam zab ka nga afarin ciki mai wama dolene kanansi bakasi kakau na ndetu ekau rankai dade bamandi ndene kau shaka kasabo ndina rayu wai ka 'yuti ka kau cikakke ma nga kenan abiti ammase ndetuda dika kananbibai ka akatala ka akata men bai mulai wayataka rayuwai, saboka gidai ndini rayuwa wayan zabka kanga <hesitation> a farin ciki mandi, farin ciki mandi ndagai zabkau talaburba bare tikasi. Laukema Kaleka tan tau, karka tamda a'a Kaleka tam tabai wallahi laukema Kaleka taifa akata oyumtikau, oyumyi kuma ndaneka ya seda alabaran ka alabarankai indai akata oyum tikai baya na 'yatika bai kanan sibaya gidi nna yanyana tamada ta shege ɓan lana bara saboka gidai. Saboka gidai tala burba bare tikasi mu ndane kaya semu ngwunekau mu ekau rankai daɗe nnine zabkau farin ciki akatau nga kalewe tika na farin ciki dika farin ciki saboka gidai 'yan uwa kaba rusiya dusumana farin ciki, amma ka gide ka sisiya na tamada oyumma wanei mburkala, wallahi oyumma ngni mburka ngbai saboka gidai gara dan tama wadima natamada ndagai tsinte ko ka kai bai, aika ndala ita ami kadama. <noise> Sabaka esu baranka bai dusu mentanan ka men mandi ka ikauto. Saboka gidai oyummi na farin ciki aka hni farin ciki ma oyum ai waraka wai'kema. Tunda dama mayaka nni aduniyai saboka gidai wadi wakau wadi wabai nni kuwa farin ciki zafka ka farin cikiya munda rankai daɗe kaa seka ɗafe kada ankani dikama ko daruka ndaru mandi kala ina kana hma dika kanansi nna nansi bai wadi lan ne kaya sekada rankai dade nnma ankuniya nadaruka ndaru nan na ina kanaye kabar ni ma kar yawa kana bai kuwa shikenan ka barni ma hna kuta shikenan. Kawai wane ɗimitiwaɗa dimi tusuka tika sa wala ai, ikabai kuwa satingi yanka sati kaya se sawali, saboka gidai oyun nnine zabka farin ciki lauke kali tanta rayuwa hni na oyum saboka gidai oyum dinine lafiya mazuka nanka oyum baya ai kananka lafi ya bai. Me wadi se gidika baguwa gidi kiciy gidi wayu saidai yaite akamannan amma daikam kanan ka oyam bayaka ka nanka kada bai amma in mdagai faru sukau in oyumi agi tala burba. Ndage bareti kasi se seka kali farin ciki mandi ka 'yu tsammani bai ɗan adan dan uwa taka ndene ka i gitikaya wane um na ndalau basta kaza sekada dika na ina bai ai oyumi kakai bai madu ku 'yaka tsammata nni nan ka oyumi kuma nnii nan sibai. Kana kazawaka darau aka tikau tala burba na damaya zan na cawa laifika abiti saboka giɗa gidini, ko kuma se katame kada dikau lama bare tikau. Kamen tanuka siya ta tala burba bareti kau sekada kay bare tika bai, to baran tikau na tala burbai bare tika akatada ka mbura munbe. Ai kama nnima ka taimakise nni ma kali farin ciki yadda mandi 'ya karkati zuni nnima kaltan arayuwa hni. Seka ndetu da dika sam kabara a ngabai ta naye am fani aika ka amfani bai, saboka gidai nni rayuwai ndonika tantan ta mendi malaina mukali tam hni a zumbulum tum. Muda ma kale tami a zumbulum tum baya ndagese tala burba se e ten men mandi mu 'yan tsammani bai an kuna yam kanaka oyamka se ndai zeka gwadala seda kanankau dombai ma nni ba darai nala ndetu ase doni barkau oyum kai nina jane bai nandama ya dole se te makan tikau. Amma taimako kuwa dik kaba wara 'yakara matai ma kobai indai tala burba na kataya dolene se tai makan tikai. Ko kala tala burba kuma nnine mutti mu nakau, 'yay mune mutti mune a fula waɗi lauke kali tam ta lauke. Saboka gidai rayuwa wadi seka oyum wadi ka oyumba to ankun gida yam se tameda nananka oyumbai na ndate gitika ba mandi kanansi na nda wane te makenak ɗari buɗu se kanai kabare hnaya har abada ka rayunnakau ta mena gida i bai. Kau ka gidenai ma na ndene ka gi nzafana wada ba mendi ka kai bama na njawa se barnau. Kana nna se nakali tami arayu nuu amma dika kanansi dika nacawe ka kadikau se kada dika kenansi bai, saboka gidai miya amfani ka amfanini bai saboka gidai kama rayuwai munda fantakau tala burba bare tinkau izini ma men mandi munan dama 'yoni. Muwam baikwa shikenan mem mandi kanasakau ika baya to tala burba yardi kaba a ka hni. Amma aka <hesitation> iko matala burba ɗa tun kaka kata meyya mangwai bai se kanai kai sukau ka gutu ka mike akat iko hni ami hma dama tala burbane baretika iko baya. Mena'a bai oyum kumase zabeka a farin ciki mandi kaya tsammani bai ɗan uwatika nnima ndene ka yakaraya wane am. In ndage fare tikaka kajaye nnama na ndala kaza ena kaza, aana inabai.